انا احب التخيم التخيم ويا الربع ويا العايلة فيكون شيء زين وتغير جو وطبيعة وجو حليو اما الفندق لا يعني مكان مقفل ما في شي يكون شي عادي وبعد يكون فيه انشطة نسويها ويا بعض ايه فعاليات